कुत्ता ग रूप म में सबसे पैली लुकु ग पास जोलू और भूँकलू और ऊँगू ध्यान अपरि तरफ़ खिंचलू फिर में अपरा पुराणा रूपे गी ओर इसारा कलू जने की फोटो वेगी या कुछ वस्तु वेगी जेसे में ऊँता दिखे सकु की यू में ची कोशिश कलू की उ मेरा आखूँ ग द्वारा समझ जो।